Ny biby tena maharikoriko hitako zao a de ny lelosy, rehefa le amin'ny andro mando iny izy no betsaka, ny mampaharikoriko anahy amin'azy a de le izy mipetapetaka iny, sady ohatry ny mamela zavatra fotsifotsy iny amin'izay tany andehanany, tena maharikoriko ahy mihitsy mijery an'le izy. <noise>